باش نظف الفرن مليح يلزمني نشري <hesitation> مواد المناسب بلقدا <hesitation> للفرن متاعي، مذا بيا حاجة <hesitation> فعالة، نحط نفخ <hesitation> الفرن نتش عليه ونخليه منفخ متع درجين ربع ساعة، نلبس <hesitation> القفاز في أيدي با اديا ما تتهلكش ونلبس <hesitation> الكمامة باش ما نتنفسش من المادة خطر ريحتهم خايبة برشا، ونبدا نحك ومنبعد نمسح تبقى نظيفة.